<noise> kita <noise> supaya bakudapa dimana saja itu masih bisa baku togor tong bisa baku kanal <noise> jadi bagi kita penting tong biking acara <noise> acara <noise> kaweng itu harus bisa kase kumpul orang <noise> bagitu supaya bisa baku kanal <noise> tapi itu samua tergantung sih <noise> tergantung <noise> apakah torang pe modal <noise> atau tong pe doi ada ka tarada jang sampe memaksa <noise> kalu tong paksa <noise> biking <noise> padahal tarada doi brarti bautang <noise> kalu bautang <noise> itu nanti susah juga <noise> kalu <noise> kita <noise> bagitu.